So tawi mbeɗa yiɗi defde linngu haa ɓennda taw kadi e- ene heddorii mbelamma mun, nafoore mun. Mi juɗan linngu. Mi waɗataa ngu e barma. Alaa, mi juɗan haa ngu haa ngu ɓennda.